bewobe nɛ o ma wee ho dimiyan o baba'arara a o wee fɔrmasiyon mu beso wa o wo fɔrmasiyon mu beso wa to o ma wa ji wa buwo han organizasiyon fanfɛ mu a benɛ fɔrmasiyon o wo donk oyi wo mu ho fɔrmasiyon to o mi we benɛ ɓɛ'a be uwe omi wee be uwe ji o we wee be tete'a bewobe nɛ a betete'a to mu besosi oma wee ji